Ilà ñy fisokira nify, Ñ'antony: -Hangalà, ñy potipotin-kany tavela an-ky nteñ'eñy; manahakan'izay koa, hanokitsokira ñy sisisisiny ñy hinteña tso no misy loto tavela.